أكيد أن لازم الحكومات أول حاجه تهتم أول شي بالإقتصاد، تنمي الإقتصاد نتاع بلادها ما يهمش البيئه لأنه كيفاه واحد الإنسان يعد خاوي ميت بالشر تهدرله عن البيئه و هو حقوق الإنسان و حقوق الحيوان، هاهو هو و مش لاحق حتى الحقوق سمى لازم الإنسان يوفر بيئه مناسبه تعود الناس مرفها شويا عندها الصوالد و منبعد مبعد تهدرله على حوايج وحدخرا.